Sò assæ mi comme addeuvian i còrni i rinoceronti. Deuvian pe pe pe difendise e pe pe battise con co-i atri rinoceronti, no sò euh no l'ò mai visti, manco in in in inta televixon gh'ò fæto caxo, eh no sò.